Kultura pop australiane është e njohur për realitatja e saj muzikore, me grupe si AC/DC dhe artistë si Kylie Minogue. Përveç kësaj, barbekju është një simbol qendror i jetës sociale australiane, duke përfaçësuar shoçërinë dhe dashurinë për gatimin e thjeshtë dhe të shijshëm.